Manahaky anizao roahy ñy tohiny tantara toy e: -"Ndraiky andro, nahita fomba hifandraisa aminy rr ñy vahiny ,aminy pilanety hafa añy ñy mpahay siansy raiky <shushes> ;nandritrany ñy fandalina aminy ñy onjam-peo nohony ñy fiovaovany ñhy frekansy ,niseho taminy ,taminy labôratoara ,nahatsikaritsy ie fa nisy taratsy <shushes> hafahafa ñy hazavà tsy azo aminy ñy loharano mahazatsy ,aminy fikaroha lalindaly nampiavaky azy."